Oimeko kïräï mbɨmba reta ndive yayuvangaq vaera, mbaetɨreve yayungaiño mbɨmba retare, oimetako mboroaɨu, yomboete jaereta ndive, jaereta oipotaviko oyuvanga yande ndive